O̱ye wo uyo roke eware kpobi ugho, ke̱ tube eme yo̱ ughodede itum a take̱ omai no̱ ugho egwolo gaga ugho ooye ho̱ emuho eyoma tube eme yo ugho. Ugho sai gine̱ ke̱ ohwo evawero ee. Ugo re̱ ke̱ ohwo evawere ugho rre owhe obo ha whe re mu ofi whu, whe re wo areghe te he̱ ekpakono o̱ ru umu fiko ugho no̱ ono obo ha a re zihe ruo omaha ohwo no̱ o wo ugho oye resu fikiere ugho o fo ewo, ugho fo oheri ugho gbero owhe obo ha <hesitation> oma re̱ kpobi no̱ o wo ewoma oti je wo eyoma so fiki ere mu rri ofe ewoma ugho na tao ugho gbe rie ha whe sai je omamo uwouhu ugho gbe rie na whe sai uremo ra kpoho ewuhre̱ he̱ ugho gbe rie ha who sai ta emefiho̱ fofou vere he̱ ugho gbe rie ha whe̱ re jo uyuye owho no̱ owo ugho ha o re wo ogho ho̱ oo u fo keke owho kpobiwo omoko no̱ a bi ro ugho re̱ ja rie keme ugho e̱re̱ ke̱ fi ogho ho̱ ohwo oma abo avo lue no̱ ma roro evao akpo nana ho ugho rro ziezi ugho re̱ sai ke̱ evawero reko̱ ugho sai ke̱ evawero ho̱. Edhere jo me̱ ro̱ rue̱ no̱ ugho sai ke̱ ohwo evawero ha ho whe te wo ugho no whe gbe wo oghene ha evawero rie he̱ keme oghere eya ono whe rero rie ha whe te be mo, yo whe wo igho keve evawero ru jeirie ohwo no̱ be ohwo no be mo yo owo ugho o re̱ wo evawere ho̱ ohwo no̱ be̱ mo̱ yo̱ owo ugho ozo roro o̱ bi ti whu no ozo̱ro̱ o bi ti whu no ovo re̱ muei whete wo ugho ode̱ whe amu owhe kpobo ei obo jo emo ra sueme fiki ugho no o̱ rie a je̱ be rro ugho ru ozighi a re soeme kpeno eva were owhe̱ whe̱ rehai je̱ ugho na kufie ovo fiki ugho rana u we̱ u wo erere ke̱ owhe̱he̱ ugho ofe ofa no̱ ugho ro yoma ho̱ o re lelei oma hawo omorro, omo kakao no o̱ rro ikpe ezeza ede jo o̱ be nya kpoho ichoche, o̱ kpa igaba gwa ko ohwo jo̱ serie o̱ te̱ ta kee no̱ mome keve whe je kpalgabo gwa no rro ikpe ezeza a ro oware jo̱ no̱ umu ome ozo o̱ be̱ nya kpoho ichoche̱ edejo no o bi kpoho uwou egago o̱ kpa igabogwa ko̱ aye jo̱ se̱ rie o̱ te̱ no, no mome nya ee ive̱ whe je hai nya fu uke ere dede an o̱ o̱se̱me̱ wougho onime̱ wougho Udu o̱vo bi ome̱ he̱ oye me̱ wa je nya erena ho̱ evao ikpe ezeza no̱ o̱mo na ko̱ o̱ wane ilu hemu no̱ ose gboni wo igho o̱ be ro nya kpa igabo̱ gwa na wo otulu uke ro ko̱ o̱mo̱ yena te ti te ohwo no e̱ve̱ o re jo ai ho̱ igbulegbu ro e̱ ra̱ jo̱ ewho na a bi ru ozighia rri emu ho ano̱ keme o̱ se̱ gbo nime̱ wougho o̱te̱ ro oware no oke ome uyega ino ke̱ eve omo kakaonana o̱ re̱ rie̱ no̱ o̱se̱ gbonirie wougho o te bi ro ekpehre uruemo tionana fikiere whe̱ te wo ugwo esejo whe̱ gbe̱ rie̱ ugho na roro imo ha kpeno ugho na jo̱ omam o̱ oware ke owhe o̱ rejo̱ ekpehre oware ahwo je̱ rue owheno̱ whewo ugho dede kpeno a yo uwhe̱ a ve ru awhe fiho nono keme ugho ra na ozighi ovo abe rehie ro ru evai ewho ahwojo wane woughono oriue rai gbe to eme evao orbe no̱ aroho a re do ku ohwo kpobi fa unura whe wo ugho memu owhe ure me fi owhe̱ oba me fi owhe ho̱ obo uwoo odi me wha owhe kpobo uwo oyinzi fiki ughono o re rai obo a bi seha ke̱ onud rai a gbe rri emu hu ohwo akpo̱ no̱ oghenema bi seha metiru owhe gaga theti ru owhe gaga fiki ugho no̱ o̱ rie obo obi ro sehana oh. Eva no̱ o̱ were ome̱ ho̱ egba mai fe hei oghene re̱ ke̱ yo̱ ohwo kpobino o fi evaho̱ o̱ghene oho o be gwolo o re tei obio̱ fiki ere ugho fo mo̱ a re̱ wo reko̱ a te woi no kpeno ugho na su owhe̱ whe re su ugho na ve jo on gbo ra oware no̱ whe̱ gwolo ro whe̱ re̱ rehie ro ruel a rehie ru ozighihi oye ughono ufo no no̱ a re wo ene u je woma.